<hesitation> pues casi grate graninillꞌxdawꞌ por jempl mankweꞌ <hesitation> dorazm mansan bdoꞌe chabakan bsiꞌaꞌa este mandarink <hesitation> shiniꞌila'a xndia melon papay este kratriꞌi este wenbeꞌe yillben.